fjármálaráðherra segir að sala Arion banka á hlut sínum í Bakkavör hafi haft áhrif á vilja ríkisins til að selja hlut sinn í bankanum bankasýsla ríkisins telur að ríkið geti hafa orðið af tveimur komma sex milljörðum við söluna á hlutnum í Bakkavör bragi Guðbrandsson þáverandi forstjóri Barnaverndarstofu fór ekki út fyrir verksvið sitt í samskiptum vegna

í Hafnarfirði velferðarráðuneytið tók málið upp að nýju

og hefur skilað niðurstöðu Donald Trump Bandaríkjaforseti sakaði í dag stjórnvöld í Kína um að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar vestanhafs í nóvember Kínverjar hafna þessum ásökunum og kalla þær fáránlegar myndarlegur borgarísjaki er nú skammt utan við Hrísey á Eyjafirði talið er að hann rísi allt að tuttugu metra upp úr sjó jakinn var óvæntur bónus fyrir ferðamenn í hvalaskoðun frá Dalvík í dag

hvar er Héðinn spyrja margir sem fara um Hringbraut í Reykjavík þessa dagana þar sem áður stóð stoltur verkalýðsleiðtogi úr bronsi er ekkert eftir nema brotinn

bankasýsla ríkisins telur að ríkissjóður hafi orðið af tveimur komma sex milljörðum króna við sölu Arion banka á hlutafé sínu í Bakkavör í janúar tvö þúsund og sextán ef miðað er við virði félagsins í útboði rúmu ári síðar fjármálaráðherra segir að þetta hafi haft áhrif

á vilja ríkisins til að selja hlut sinn í Arion félagið b g tólf átti fjörutíu og fimm komma níu prósenta hlut í Bakkavör og bræðurnir Lýður og Ágúst stjórnarformaður og forstjóri Bakkavarar áttu þrjátíu og átta prósenta hlut b g tólf var að stærstum hluta í eigu Arion sem átti sextíu og tvö prósent Lífeyrissjóðs verslunarmanna og gildis lífeyrissjóðs ríkissjóður Íslands átti á þessum tíma þrettán

prósent í Arion árið tvö þúsund og sextán keyptu Lýður og Ágúst hlutinn ásamt félagi í eigu bandarískra

tuttugu mánuðum síðar lauk almennu útboði á hlutabréfum í Bakkavör og skráningu á markað í Kauphöllinni í London í minnisblaði Bankasýslunnar til fjármálaráðherra í janúar segir að miðað við söluverðmæti hluta þá megi ætla að hlutur Arion og lífeyrissjóðanna hafi þrefaldast að verðmæti í sterlingspundum talið að teknu tilliti til gengisbreytinga reiknast Bankasýslunni til að markaðsvirði hlutarins sem Arion og lífeyrissjóðirnir seldu hafi verið nær sextíu milljarðar króna en ekki tuttugu og sjö segir í minnisblaðinu að ef verðmæti hlutafjár Bakkavarar hefði verið það sama við söluna og það var við almenna útboðið gæti ríkissjóður hafa farið á mis við tvö komma sex milljarða króna fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin hafi verið upplýst um málið á sínum tíma og ráðherranefnd hafi fundað um það það hafi hins vegar verið á verksviði eigenda bankans og stjórnar að fjalla um það hann segir að sú staða sem lýst er í minnisblaðinu hafi haft áhrif á afstöðu ríkisins að það væri ekki góð

fyrir ríkið að vera minnihlutaeigandi í fjármálafyrirtæki

að því leytinu til er svona þessi staða í heild

sinni að hafa ákveðin áhrif á vilja okkar til þess að selja einfaldlega þennan hlut eins og síðan gerðist á grundvelli eldri samnings tillögu Bankasýslunnar um að innri endurskoðanda bankans yrði falið að gera formlega athugun á sölunni var hafnað hlutur ríkisins í Arion var seldur áður en til frekari skoðunar kom

lífeyrissjóður verslunarmanna lét innri endurskoðanda sinn Deloitte fara yfir söluferlið Guðrún Hafsteinsdóttir stjórnarformaður sagði í samtali við fréttastofu að það sé alltaf tekið alvarlega ef grunur vaknar um að lífeyrissjóðurinn hafi verið hlunnfarinn með einhverjum hætti skoðun Deloitte leiddi ekki í ljós neitt haldbært sem bent gæti til saknæms athæfis eftir að ríkið hverfur frá þessu fyrirtæki sem eigandi þá er þetta

mál í raun og veru úr höndunum á okkur eins og allir sjá það verður

um þetta mál í Kastljósinu ekki satt jú við

telur að Bragi Guðbrandsson þáverandi forstjóri Barnaverndarstofu hafi ekki farið út fyrir verksvið sitt í barnaverndarmáli í Hafnarfirði velferðarráðuneytið samþykkti í júní síðastliðinn beiðni Braga Guðbrandssonar um endurupptöku á máli hans eftir að óháð úttekt leiddi í ljós að ráðuneytið hefði brotið á Braga við rannsókn á

svokallaða ráðuneytið hóf upphaflegu rannsókn sína í kjölfar harðrar gagnrýni þriggja barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu á vinnubrögð Braga hann hafi í

samskiptum við föðurafa barns sem fjallað var um farið út fyrir verksvið sitt í niðurstöðum óháðu úttektarinnar kom fram að málsmeðferð ráðuneytisins hefði ekki samræmst grundvallarreglum stjórnsýsluréttar málið vakti mikla athygli síðasta vetur og hafði meðal annars áhrif á umræður um tilnefningu Braga fyrir Íslands hönd til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna

var kjörinn í nefndina í lok júní við það tilefni sagði Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra að Bragi nyti fulls trausts ráðuneytið hefur nú farið yfir Hafnarfjarðarmálið að nýju í niðurstöðu ráðuneytisins segir að með vísan til þeirra gagna sem fyrir liggi í málinu sé það niðurstaða þess að misbrestur hafi verið á málsmeðferðinni sem leitt hafi til fyrri niðurstöðu

einkum að ekki hafi verið farið að grundvallarreglum stjórnsýsluréttar um rannsókn mála og andmælarétt samkvæmt stjórnsýslulögum málsins og eðli þeirra leiðbeininga sem Bragi veitti sem forstjóri Barnaverndarstofu og voru tilefni aðfinnslu ráðuneytisins að ekki verði séð að Bragi hafi í starfi sínu farið út fyrir verksvið sitt ekki verði heldur séð að upplýsingagjöf hans til föðurafans hafi gefið tilefni til athugasemda ráðuneytið áréttar því fyrri niðurstöðu um að Bragi hafi ekki farið út fyrir verksvið sitt sem var dæmdur fyrir að myrða sænsku blaðakonuna Kim Wall í apríl áfrýjaði einungis lengd dómsins hann ákvað að una dómi um að hafa verið valdur að dauða Wall þótt hann hafi alla tíð haldið því fram að hún hafi látist af slysförum um borð í kafbátnum nautilus foreldrar og

unnusti Wall voru viðstödd dómsuppkvaðningu í dag

ávarpaði þau og sagðist miður sín yfir því sem hefði gerst

var gert að greiða foreldrum Wall tæpar sex milljónir íslenskra króna og unnusta hennar hálfa þriðju milljón smábátaeigendur eiga að greiða veiðigjöld í takt við afkomu sína en ekki afkomu stærri skipa segir formaður Landssambands smábátaeigenda forstjóri h b Granda telur að hugmyndafræðin að baki veiðigjöldum sé röng sjávarútvegsráðherra kynnti í gær nýtt frumvarp um veiðigjöld þar sem kveðið er á um hvernig og hvenær þau verði innheimt formaður Landssambands smábátaeigenda segir jákvætt að með því að ríkisskattstjóri leggi veiðigjöldin verði hægt greina smábátaeigendur frá stærri útgerðum svo veiðigjaldið endurspegli afkomu þeirra því krafan okkar er sú að þessi álagning sem er þrjátíu og þrjú prósent af hagnaði

að miða við verði tekin af okkur og miðað við

bátar upp að þrjátíu tonnum en ekki hverra þarna erum við að greiða út frá afkomu frystiskipa

gagnrýnir einnig að stjórnvöld ætli ekki að standa við fyrirheit um að smábátaeigendur fái endurgreidd ofgreidd veiðigjöld á því frumvarpi sem var lagt fram í vor viðurkennt að þetta var um

að ræða og það átti að greiða til baka veiðigjöld alveg aftur til síðustu áramóta í formi afslátta veiðigjöldum það er bara strikað út í þessu frumvarpi forstjóri h b Granda er mjög gagnrýninn á frumvarpið sem hann kallar húmbúkk og blöff ég held að hugmyndafræðin á bak við þetta veiðigjald er röng það er ekki hægt að skattleggja

því þá ertu ekki að taka tillit til fjármagnskostnaðar og þú ert ekki að auka framleiðni í greininni þannig að Guðmundur Andri Thorsson þingmaður Samfylkingarinnar sagði á Alþingi í dag að skýrsla Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar prófessors í stjórnmálafræði um erlend

áhrif á bankahrunið tvö þúsund og átta snerist um sakleysi Sjálfstæðisflokksins að hrunið hafi ekki verið Sjálfstæðisflokknum að kenna eða fyrrum formanni hans heldur hafi hrunið verið öðrum að kenna

var hér að afhenda formanni Sjálfstæðisflokksins og var greidd af almannafé dýru verði hún fjallar um sakleysi Sjálfstæðisflokksins hún fjallar um það hvernig hrunið var ekki Sjálfstæðisflokknum að kenna flokknum sem stýrði efnahagsmálum þjóðarinnar öll

og alveg sérstaklega sé hrunið ekki fyrrum formanni

Sjálfstæðisflokksins að kenna hrunið var heldur ekki bankamönnum að kenna hrunið var öðrum að kenna Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að stjórnvöld í Kína reyni nú að hafa áhrif á þingkosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember utanríkisráðherra Kína kallar þessar ásakanir fáránlegar Bandaríkin fara nú með formennsku í öryggisráði Sameinuðu í dag var Trump þar í forsæti á fundi sem átti að snúast um varnir gegn útbreiðslu kjarnavopna ávarp Trumps snerist hins vegar um margt annað

hefur umræðan snúist um meintar tilraunir Rússa til að hafa áhrif á kosningar vestanhafs sérstaklega forsetakosningarnar tvö þúsund og sextán Trump kom ekki með neinar sannanir

fyrir fullyrðingum sínum en þær standa mögulega í samhengi við

sem nú er hafið milli Kína og Bandaríkjanna fráfarandi formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að samskipti ríkis og sveitarfélaga hafi batnað mikið á undanförnum árum er til umræðu á landsþingi sveitarfélaganna sem nú fer fram á Akureyri og þar er Ágúst Ólafsson

þú ert að segja skilið við

fullt af verkefnum sem eru enn óútkljáð á milli ríkis og

var talað um fimm leiðina

París hafa nú skorið upp herör gegn Airbnb leiguíbúðum í borginni aðstoðarborgarstjórinn hefur lagt til að bannað verði að leigja ferðafólki íbúðir í fjórum hverfum í miðborginni um sextíu og fimm þúsund íbúðir í París eru á lista hjá Airbnb rétt eins og víða annars staðar í Evrópu eru íbúar Parísar orðnir leiðir á ágangi ferðafólks og leigu íbúða til þeirra

París er einn stærsti einstaki markaðurinn fyrir Airbnb leiguíbúðir þær eru um sextíu og fimm þúsund fyrir sex árum voru þær fjögur þúsund reglur hafa verið hertar sektir hækkaðar og

leigusölum gert skylt að skrá íbúðir sínar ágangurinn kemur einna mest fram í miðborginni til dæmis í öðru hverfi Parísar norður af

Parísar hefur nú lagt til að í fyrsta öðru þriðja og fjórða hverfi Parísar verði ekki leyft að leigja út heilar íbúðir aðeins herbergi fjárfestar hafi í mörgum tilvikum keypt upp fjölmargar íbúðir til að leigja þær út á Airbnb

borgarísjaki er nú skammt utan við Hrísey á Eyjafirði talið er að hann sé allt að tuttugu metra hár smærri jakar eru á reki við borgarísinn og geta verið hættulegir sjófarendum Dalvíkingar ráku upp stór augu í morgun þegar stóreflis borgarísjaki blasti

við úti á miðjum Eyjafirði jakinn var um fimm mílur norðan við Hrísey um miðjan dag fyrst í morgun virtist hann vera strandaður þarna á grynningum en aðeins tæplega einn tíundi af stendur upp úr sjónum já ég hélt það í morgun hann var á stað þar sem eru í kringum níutíu metrar en hann er búinn að færast töluvert innar hann er um eina og hálfa mílu frá

að skríða nær og þegar komið er upp að

þá fyrst sést hvað hann er gríðarlega tignarlegur við erum að giska á að hann sé um það bil tuttugu metra hár hann er gríðarlega stór já fyrst í morgun hélt þetta væri stórt skip að koma koma inn hér og þar í

og smærri jakar sem hafa hrunið úr þeim stóra og þetta er á fjölfarinni siglingaleið og getur valdið hættu

sjást ekki á ratsjá það eru nokkrir jakar sem eru varasamir sem að sjást ekki ekki mjög vel og þú þarft að vera kominn mjög nærri og sérstaklega í myrkri þá held ég að þú sjáir þetta ekkert borgarísjakar hafa sést á reki undan Vestfjörðum og Norðurlandi af og til í allt sumar og haust Ingibjörg Jónsdóttir

borgarís jafnan reka hingað úr skriðjöklum á Norðaustur Grænlandi en þetta hafi verið með meira móti í ár og þessi jaki sé kominn frekar austarlega það geti verið varasamt fara nálægt

því hann geti snúist á hvolf ansi hratt

Freyr segir að ferðamenn í hvalaskoðun í morgun hafi verið mjög spenntir að sjá borgarís

í fyrsta skipti sem við hefðum séð ísjaka í okkar ferðum þannig að þau voru ægilega ægilega ánægð með

íbúar Vesturbæjar Reykjavíkur og vegfarendur á Hringbraut hafa margir hverjir rekið upp stór augu þegar þeir sjá brotinn

af

er afar ánægð með að reisa eigi nýjan og hálfum metra

undir styttuna það er eitthvað skakkt við þessa mynd ég á ekki að standa hérna

á Héðinn Valdimarsson að standa eða öllu heldur styttan af honum en hvar er Héðinn styttan er í eigu húsfélags alþýðu Héðinn hann er í Árbæjarsafni hann fékk pláss þar og verður þar fram á vor

var svo illa farinn

bæði vegfarendum gæti orðið hætta búin ef Héðinn myndi hrynja Sigurjón Ólafsson myndhöggvari gerði styttuna af Héðni

mjög mikið þekkt og notuð

þýddi þá líka að að undirstaðan þurfi að hafa vissa hæð Sigurjón var ekki á landinu þegar styttan var reist það truflaði hann alla tíð að það vantaði hálfan metra margir hafa velt því fyrir sér hvað Héðinn

ég held að þar sem hann stendur uppi á svölum á verkamannabústöðum og flytur ræðu þá er bara að bíða eftir góðu það ætlar félagi Héðinn að gera þar sem hann liggur hérna á Árbæjarsafninu hann verður svo

en ég held að ég sleppi alveg þeim parti

breytist lítið til morguns

ríkjandi á landinu og bætir lítillega Sara Björk Gunnarsdóttir og félagar í Wolfsburg mættu Þór í seinni leik liðanna í þrjátíu og tveggja liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag bikarinn frá því árið nítján hundruð níutíu og níu en hann ætlar að breyta því í Frakklandi um helgina það gengur fátt upp hjá Manchester United þessa dagana liðið er úr leik í deildabikarnum á Englandi eftir tap fyrir í gær fjármálaráðherra segir að sala Arion banka á hlut sínum í Bakkavör hafi haft áhrif á vilja ríkisins til að selja hlut sinn í bankanum bankasýsla

ríkisins telur að ríkið geti hafa orðið af tveimur komma sex milljörðum við söluna á hlutnum í Bakkavör bragi Guðbrandsson þáverandi forstjóri Barnaverndarstofu fór ekki út fyrir verksvið sitt í samskiptum vegna

í Hafnarfirði velferðarráðuneytið tók málið upp að nýju og hefur skilað niðurstöðu Donald Trump Bandaríkjaforseti sakaði í dag stjórnvöld í Kína um að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar vestanhafs í nóvember Kínverjar hafna

þessum ásökunum og kalla þær fáránlegar myndarlegur borgarísjaki er nú skammt utan við Hrísey á Eyjafirði talið er að hann rísi allt að tuttugu metra upp úr sjó jakinn var óvæntur bónus fyrir ferðamenn í hvalaskoðun frá Dalvík í dag hvar er Héðinn spyrja margir sem fara um Hringbraut í Reykjavík þessa dagana þar sem áður stóð stoltur verkalýðsleiðtogi úr bronsi er ekkert eftir

nema brotinn

Valdimarsson þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi